Tonngoode telefoŋ aranere: capanɗe jeeɗiɗi e tati, noogaas e ɗiɗi, sappo e tati. capanɗe nayi e ɗiɗi. Tonngoode ɗimmere: capanɗe jeegom, capanɗe jeeɗiɗi e joyi, capanɗe jeenayi e jeenayi, capanɗe jeetati e joyi.